Ngjyra portokalli më kujton portokallet dhe frutat tropikale, çë janë të freskëta dhe të ëmbla. Është një ngjyrë energjike dhe e gjallë çë transmeton entuziazëm dhe krijimtari, shpesh e lidhur me përvoja argëtuese.